אנה קנפדל נ’עיש בעיד על שג’רה, חית אלעיש פאוק אלשג’רה קייחליני נكون קריב מן אלטבעה, ניסמע אסאוט דיאל אלטיר ואל’הווה נקי ו האדא קיעט’יני שעור בלהראחה ואלסלאם אלד’כ’לי, אלבית פאוק אלשג’רה קיעטי תג’ריבה פארידה ו מומייזה, ו ימד’נלי נרתאח ונת’אמל מא ניסמע לה דודה דיאל אלמדינה ו לה ואו ר’רם אן אלמגד’אמרה ג’מילה ו י’דקר י’ד’יק לאמאקין ג’דידה, ולקין אלח’יה פאוק אלמא’ קטכון מעקד’ה שו’יה.